أحب أسمع أنواع مختلفة من الموسيقى، ما أحب أكون محصورة بنوع واحد، ممكن حسب مزاجي، أحيانًا أسمع كلاسيكيات، في مرات أكون في حالة هادية ومستانسة، وفي اوجات تانية أحب الموسيقى الحماسية للرجص.